Uun kevaru tukuu ñe raja jan chin ñudua ta'a, ndeya'á ya'á pedazo pedazo tunde cebolla kendo frito ikuu keñuñu, nuu ñama'a kuu ke kuenta juño, ya'á nui nikunda kandi kuu ke ini kuando ka'a chi'ó nikuu tiye naxuu ta yee tamal nani tuu konroa kañeño yuxua.